ا الفرق بين الثقه والايمان هو واضح. الثقه تعني اعتماد علي شخص او شئ بسبب تجارب سابقه ال_ يعني اذا كنت اثق في صديقي اني شفته يكون معيا في الاوقات الصعبه, بينما الايمان يعتمد بقوة المعتقد او الفكر حتي لو ما كان عندك دليل واضح الايمان يشمل الشياء روحانيه او دينيه بينما الثقه تتعلق بال_.